ka ɗokwora wa eka ƙaruwa wai amma doka "yene ɗokwora sai kana ƙaruwa korta ko albarka la taka akai ku lawon tukuku wadi belu ko kuni lawa ba dama ka aska mem to albarka itako amma do kala wuka ka men da bai ye ko ka i miya wonta banzane men ti ka baima don ndatadaye ke amma doka ika dokwora ma "ya wau tin ga takau men dai mu kane to wallahi min dai na choriga ti ka hali amma do-doka waki i mena a bai na chanjataka hali ka ɗawa ngam "yal bai a-a kai to ammana do wasi kau itaka da dai ye shikenan kawai metin gotako bale ma menta ance menta ance menta ance kale bata men gwau dik men dai kasuwa itako gidi mizuno an cai mun di mi zime "ya wano di sumu kuti sabi kuti ngana ka ance kodowai ma mendene pokkonga acka di mem ma "ya bai men ka chakama sai kanai kar katoko kacha memma sai ngaja ngaja sai ka nai kor katako daka "yor tikaka "yawage sakanai ita ka "yawo amma doka da kuti bai yeta na ina bai.